شوف يا اخويا باشرح لك كيف تعمل المكرونة بالبشاميل انت بتجيب الدجيج وتحط عليه الحليب وتجلبهم على النار لين ما يتماسكوا وبعدين بتجيب المعكرونة وتحطها في صينية كبيرة وتجيب اللحم المفروم في وعاء تاني وتجلبه على النار وتضيف عليه التوابل ما بين ما هيكي يستوي شوية وبعدين بتحط المعكرونة وتحط اللحم فوجها وتعملها طبقات هيكي وتضيف البشاميل عليها من فوج وتدخلها الفرن لبين ما تستوي.